Fi yom minal ayyam fi sagir, assagir da kan sahir, shaddari, ha masha bidor bishar le nadum kan masha, seher nafsa da hubas bekon ma bigdar bidir, assagir da gide sawwake-sawake bidor bihillassihir da ihilla ilga idir bas assihir da ab.